Rí ikhúún júba̱a rígíꞌ, a̱ꞌgú júbá ñaju̱nꞌ. Rí na̱ni̱, na̱ri̱ꞌthi̱in xtílá, na̱ri̱ꞌthi̱in xtílá, mú rí nabéwoo má mbáá mbáxtiu̱ꞌ rá, na̱tígáa̱, na̱khu̱ꞌdááꞌ xndú. Mú mbá skíñúꞌ wáa̱ xndú rá, o̱ mbáá, mbá rséná wáa̱ xndú rá. Na̱khu̱ꞌdááꞌ mabáríguu̱ꞌ mu rí ma̱gu̱mii i̱jín xtílá. Riándo̱ rí najráꞌjáán atsú xmáná nagu̱mii ijín xtílá, na̱gúwíi̱n, mbayéꞌ rí mu̱phu̱ ru̱dúu̱n, naꞌphi̱ xúwáꞌ, naganuu̱, riándo̱ ne̱ka̱ raganuu̱ rá, komo ikhúún ñaju̱nꞌ tsú nani̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhuu mbáá xtílá tsú nagu̱maa júba̱a gii̱, tsú na̱ri̱ꞌtha̱a̱ ikhúún, yáá ni̱ya̱xu̱u̱ má xtílá, xtílióꞌ náá tsú mi̱ꞌkhuu. Rí na̱ni̱ rá, na̱wa̱túwíi̱n, na̱rígu má iyo̱ꞌ rimadííꞌ ma̱gaꞌjá, mientra, ikhí má nagaꞌjá iyo̱ꞌ, na̱ríyáꞌ má aphuu xtílióꞌ, na̱rákaa̱ mbá náa̱ ñawúúnꞌ ixi̱ mu rí mu̱ꞌwaꞌ eꞌdxuu̱ náa̱ edxu̱u̱. Ikhí má najáñuu mañuu xtílá, ikhí má nagaꞌjá iyo̱ꞌ rígu rimadííꞌ. Riándo̱ yáá nijáñuu̱ má rá, naka áyáa̱, na̱khu̱ꞌmájyaa̱ꞌ náa̱ iyaꞌ mika. Wámbóꞌ má ni̱khu̱ꞌmájyaa̱ꞌ rá, naka áru̱bii̱ xkui̱ rá, wámbóꞌ má ni̱rubii̱ rá, na̱tsikha̱rígú rúbúu̱ xkui̱ rá, náa̱ rimadíí jma̱a mbá nádóo̱. Riándo̱ wámbóꞌ má ni̱tsi̱kha̱ríguíi̱ rá, naka má áj̱ñáa̱ jma̱a iyaꞌ, jma̱a xábú. Wámbóꞌ má ne̱jña̱a̱ rá na̱ru̱kuii̱ jma̱a mbá chílú mámbá náa̱ rí khaxtájngaa itsu̱u̱, na̱ru̱kuii̱. Wámbá má ni̱ru̱kuii̱ rá. Naꞌkha̱a̱lo guꞌjuáá mbu̱júúꞌ, na̱ꞌyáꞌ mbá daan, na̱xi̱ꞌŋáꞌ iyaꞌ, na̱rígu rimadííꞌ ma̱gaꞌjá, ikhí rá, na̱ra̱khuáá mbá a̱jma̱ iñuuꞌ áxú, mbá xíꞌthá mágá, mbá chímba̱a̱ idúꞌ, na̱gruíyáꞌ má, na̱ra̱khuáá má xuyuuꞌ xtílá, na̱rugoo má dau̱nꞌ, nagaꞌjá má, nda̱yo̱o̱ mú rí naꞌga̱a̱ má. Mú rí yáá naꞌga̱a̱ má rá. Na̱gúwii má mbá cháꞌja duun wabooꞌ, na̱khu̱ꞌmbúꞌ náa̱ inuu e̱jui̱yúꞌ, riándo̱ yáá nigu̱tsi̱ má duwu̱nꞌ rá na̱gruíyájyaꞌ mbáxngaa, yáá neꞌni wabaꞌ má rá, na̱nu̱ má xkui̱ rá na̱nu̱, ma̱goo ma̱nu̱ náa̱ tsi̱nu̱, ikhí na̱nu̱ duun jma̱a mbáá, mbá iñuuꞌ áxú, mbá chímba̱a̱ mágá, mbááá cháꞌja ra̱mbu̱ xtóó, na̱nu̱, wámbóꞌ má ne̱nu̱ ikhí rá, yáá rígá yaꞌduu̱nꞌ xkui̱ rá. Na̱tsuwooꞌ jma̱a mbá xu̱wa̱a jñáꞌ na̱xi̱ꞌŋáꞌ náa̱ awúún dawu̱nꞌ. Ikhí má nagaꞌjáa̱la, nani̱gu̱ꞌ ma̱ra̱khuáá míŋa̱, na̱ra̱khuáá má míŋa̱ꞌ ikhí xkui̱ rá, mu rí ma̱ꞌni ndasko̱ꞌ miꞌkhu, tsímáá xkui̱ rá, tsímáá mi̱kuiꞌtsu, rígá rúꞌkhui̱, yáá rígá, niꞌga̱a̱ xtílá. Pero ndayóo̱ꞌ ma̱ni̱ gaꞌju̱nꞌ, ma̱ni̱ guma. Xújnii ma̱ni̱ gaꞌju̱nꞌ rá, yá ríga mááá maju̱nꞌ, na̱jña̱ má maju̱nꞌ, námbóꞌ ra̱jña̱ maju̱nꞌ, na̱nu̱ má náa̱ molínú, námbóꞌ ra̱nu̱, na̱nu̱juíi̱lo má náa̱ tsi̱nu̱ xúwáꞌmu rí ma̱ꞌni niꞌgu. Ikhí má na̱grua̱ꞌmáꞌ gaꞌju̱nꞌ, nguáthá jaꞌnii mi̱ꞌkhu, nguáthu̱un má xtáá guꞌjuáá, xkua̱ꞌnii jaꞌnii má kíxnuu ma̱ni̱ gaꞌju̱nꞌ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ikuiꞌtsu rí júba̱a gii̱ ikhúún, mu rí ikhúún nani̱gu̱ꞌ wéñúꞌ yaꞌduun xtílá, xtílá tsú nagu̱maa júba̱a gii̱. Ra̱ꞌkhááꞌ xtílá tsú kitsi̱i̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ikhuu mbáá xtílá ikhúún.